Arande kam mi habdan mi wada no mi wadata pat mi nasta nder mofngal kuugal man, Tomi nasti mi heɓa ɓe yerdake be am yoɓe yerdi be am ɓe accini am ko dume haa juɗe am jotta mi naftiran be yerda jei ɓe wanni am mi huwa kuugal ko waddi am